Oire voria money iava reoreo sa aueparai vo vutao, voria vo vutaaro raga ita vaoia viapau oiso eakea ari vori araga vo vuta aroa vaoia. Oiso osa ragavira aue voria ouparivoi, osa ragavira voria vikiparivoi. Uva vo vutao ari vori araga vo vutao, viapau vori, viapau ragaita uvare varita oa iava tavirai irapievira eke, oiso viapau oiso raga vira auepau vere, ari vipa via ragapai viapau avuipauei uvai ei uva vori oupauei. Oire vori a, vori a eke, vearo pievara va use parivere, vearo pievira va kovopie parive eakerovi ou ou paoro vore kepaa, o, eake purasa vosa kepaa pura ruipau vaia eisi evo raiva ro. O eakevi, auevi stoa vi torepie rivere vo vori a, o eakevii, eakevi puaraoro uriou vere, vearopie vira vaa kovo pie parivere, ora viapau oisora vurivira oraiva rovuia va vokapie pari ari vearopie viraraga. Vao oa vi tokipaivere vavoisore utupaua, o vii ovirararo, vii avuirararo, vi papari irararo eisi. Oa visii family aoo tokipai vora evo vitaia. Uva eva voria ari, vearopie vira va use vokapie paoro uriou vo vutao osa eisi varaviaa. Evaravi ia varao varavio iata vori ouparo uriopa viera. Reasipai oiso ra vurivira va vokapie paoro uriou vo vutao. Vearo vira ragaa vaa vokapie paoro uriou. Eakevi purarivere, riro aue rovi rutu ei oraia toupai vaeva vaoita voria. Oiso raga vira osa va vikiparivere, oire varireita tuepauvere osa raga vira va vorepa rivoi. Viapau oisora avavira raga avapere ari vikavu ovoi vere ovoi ei vira, viapau, osio ruipaparai ra oiso, oiso vaia touoro urio vio, osia viraga ruvaraia toupaivere, vaeva voria. Reasipai oisora uvaroi raga vara vikiviki pari vora. Eakevi ourive, voaviri ragare family, evoa viita uva taripaivora vivaro eva vori a, viapau oiso uvai epa ravoa avapere vosa evoa viraga taripai vora, vivaro eva vorii a, ore virikasi paoro urio paue. Uva eisivi eva avapai.